Mfano wa vyakuilia vino ivya asili vino ijamii yaeneke kumsaya y a yale tuku muuituku tafouti ni- ni- nimu tamaduni waku mwitu indizi ambayo ai kwa jina lingine matoki, amatoki ayo ni chakula ichakulia chino anyakusya yafi mma nachukumwa wao kuuko izi kuu mwitu na yaleta mfumo huuo nasukwei baadhi ya- ya- yantu twele tukuishi kuu twiga ni chaku ichi- ichakulia cha- cha- cha ndizi ambacho matoki kingine ii- ichinina ama ghimbi ambayo nayo kwene utamaduni uno uli tafouti ni utamaduni wakuu